Hozirgi dunyoda ish va shaxsiy hayot o'rtasida muvozanatni saqlab turish judayam qiyin bo'lyapti, ayniqsa, ayollar o'rtasida. Chunki, ayollar ham hozir turmush qurishyapti, ham bolali bo'lib, ham ishlab, ham o'qishyapti. Ba'zilari esa yoki oilasini tashlab ketishga, yoki ishini tashlashga majbur bo'lishyapti. Muvozanatni saqlash uchun <hesitation> har qanday odam, <hesitation> yarim kunlik ishda ishlashi kerak bo'lyapti. Demak yarim kunini ishga bag'ishlasa, yarim kunini oilasiga bag'ishlaydi.